A climatiseur io an dia fitôvana ampiasaina mbarakôa an ampalibe ampirindra tsara le fomba fiegnanô agnatina tragno zany. Andragno moko zany ampiasaina ananjy io a dia izy io a raha ohatra ka mafana i andro na mangatsiaka i andro an dia io zany no afaka amborina zany izy hoe atô amle antognontognony afahana miegna normal.